दू पहिया वाले साइकिल के मुख्य भाग टायर, ट्यूब, हैंडल, ब्रेक, घंटी, गद्दी, रिम और चेन होला। ऊ कुल के ठीक तरीका से संयोजन साइकिल के संतुलन बनावे में सहायक होला।